<noise> Sao de afaka hindramiko bitika zamadinika amindreo akato mandritra fotoana <hesitation> bitika ialako aketo fa mba hanondraka folerako io isan'ny mandraina? Fa io efa zatra tondrahana rano foagna isaka mandraina de azafady indrindra mba hagniraka zamadinika amindreo akato aho a andeha hanondraka rano aminazy isaka mandraina. Azafady, raha mety amindrio azafady.